Miankina betsaka amin’ny haben’ilay alika, ny taonany an, dia ny karazany ny fanatanjahantena tokony hataony isanandro fa <hesitation> manodidina ny telopolo hatramin’ny enimpolo minitra eo izy amin’ny ankapobeny. Ny fanatanjahantena mankony an manampy an’ilay alika, na amin’ny fikarakarana ny vatany an, no manampy ny tompon’ny alika koa satria rehefa rehefa ilay izy reraka avy manao fanatanjahantena iny an, dia tsy manadala be ry zareo amin’ny alina fa matory tsara.